ניין, ס'איז נישט מעגליך צו פארגעבן אלעס. אויב א מענטש איז זייער א גרינגע מענטש, אדער אפילו נישט א גרינגע מענטש, נאר ער האט סתם געארבעט אויף זיך זייער א שטארק, און אסאך אז ער זאל פארגעבן, און נישט האבן קיין שלעכטע געפילן קען עס זיין מעגליך.